هوايتي المفضلة هي القراءة، أستمتع فيها لأن فيها عالم كامل من الأفكار والقصص اللي تخليني أعيش تجارب جديدة، أحب أقرأ الروايات خصوصا الخيالية لأنها تأخذني لمكان بعيد وتفتح لي افاق جديدة، كمان أستفيد من المعلومات في كتب التنمية الذاتية وهذا يساعدني أطور نفسي، القراءة كمان تخليني أسترخي وأبتعد عن ضغوطات الحياة. يعني دائما عندي شيء جديد أتعلمه أو أستمتع فيه.